Tragesidengpa anggina yatte kabottingeng, kika, mattama banua, ajjoge maddero, <hesitation> <hesitation> nakke kabuttingeng deki tau botting disorongi kawarangang. demi tau selemuani kawareng dei tanggalana. Karena karena mattantumi tanggalna to siapmi botting. Kalau hakika depi tu solo malompan tu biccu sapi kalau hakikami, dipotingangi sapi, dipotongangi kambing, alemuangeng to si mesa sapi, atau sidendua kambing. Maki bene si mesa sapi, simesa kambing eh, iyato makkatau biccu sapi di, di potong rambutnya, angkena mattama wanua. Depi mannau batu selepi deraga. De surakaki dialli di gararaga dipaccingi dolo, di pamaccing paccing mole <hesitation> Di tambaimitau untuk kandeang, tamaimi tau mabaca baca kelilini banua, ma pubene baca baca surong paui anne di patamai mi tau <hesitation> mabaca bacammi duka asseleangi muto dikalilingi dibaca bacai iyate wadde to majoge biasa njo duka to kabuttinganto biasa acara acara pesto koaro mande tau acara acara lomba, kumpul kumpul andero si simpungasengi to <hesitation> sipacaritami ngasangmi to <noise>